Anndude sii nooneeji ndefuuji ɗii fuf e kañun e plaŋaaji belɗi ɗii fu. So tawii ɗun kaa aɗe anndani tan. <hesitation> ndefu maaɗa tiiɗataa, newoto, welan. <laughs> Jonkaa nde muuyɗaa fu a defan welndi e nde muuyɗaa fu a defan mettundi.